Aspirateur zao koa zao <hesitation> karazany hoe famafa tragno i, fa igny <hesitation> mi-aspirer an'izay loto aby hitany regny, de m- ohatran'ny hoe misy pression sous-vide zany exercen'igny aspirateur igny, de igny agnaova- agnaja- <noise> agnadiova poussière iaby zay <hesitation> hitahitanao moa agnaty tragno.